أنا نتمنى لو كان جيت نقدر كون ن-نستغنى على النوم نستغنى على النوم النوم بصح تستغنى عنو كون تستغنى عنو كي تعيش مية سنه تعيشها مريقله بعد ميه مكسله ها بصح ذوك حنا نعيشو مية سنة تلقى روحك ثلاثين ولا ربعين سنه ضاربها رقاد والباقي الكل نايضها وهاذيك لي نايضها واحدة فيها راح تغسل فيها وجهك واحدة كذا تلقالك ما بقي منها والو سما مولاي يضرب النوم لراسو و يعيش حياتو.